اسمع عارف كفاه دير أخزر شوف، جيب المكواة هذيك الحديدة حنا نعيطو حديدة، تجيبها ومن بعد <hesitation> من بعد دير فيها شوية ما وديرها فالبريز هي تبدا هي تسخن تشعل لامبة، تشعل لامبة قد قد هاذيك من بعد تزيد تطفى هي تطفى ونتيا <hesitation> حط القشر وبدا <hesitation> عقب عليها شوية ما تخليهاش لاصق لازم ديما تحركها ما تخليهاش فوقها.